lëꞌ xkaler xkiꞌn diꞌltse xlaꞌnma tsëpma gik yu bos lo xkaler tsëpma y diꞌltse xlaꞌnma ba tsëpma ti c̲h̲ow blë lëꞌkga zak guꞌnnstsiꞌnma xkaler. <noise>